حسب ظروف حياتي وقتها ماشية ازاي يعني انا مسئولة عن ان انا اصرف على نفسي بس ولا على مجموعة من الناس لو على نفسي بس فا هفضل وظيفة انا بحبها عشان اقدر ان انا اداوم عليها وفي الاول والاخر انا بصرف على نفسي بس فا مش هحتاج مبلغ كبير يعني اما لو بصرف على مجموعة من الناس هختار الوظيفة اللي مرتبها عالي.